Põrmandumõsu pürst vai misasi tä um, vai lapp sääne. Noh, kuimuudu tä mõsk? Sa tiit tä likõs ja sis hõõrut tuuga põrmandut ja niimuudu saagi sis põrmand puhtas.